X̱̱i'k nak yag gec̲h̲ c̲h̲unnbeyná yag gec̲h̲, par ic̲h̲a' tabl par ic̲h̲a' yag tsa' yu, nana yuga sti klas yag lë yag yan, yu yag ensino, yag yu, yuga yag nex, yu yag mang, yu yag yëx, yu yag guanaba, yu yag limon, gunuta c̲h̲u'nnbeyná.